E carek nyuci baju pakai tangan tu <hesitation> pokok e direndam dulu pertama tu pakai rinso direndam e tu pacak sampai setengah jam tergantong si men nak men nak kotoran e tu biar lontor cak tu biasoe tu setengah jam sampai sejam teros maken e pewangi e tu maken rinso e tu kan nyerap pulek maken harum teros makin kotoran kotoran e tu kan lontor cak tu kan ocol dari baju cak tu kan maken kitek nyikat e tu dak terlalu lame nah men la dem setengah jam sampai satu jam la dem di rendam cak tu baru kitek cuci pakai tangan pakai sikat kan sikatlah bagian bagian yang kotor e cak tu kan biaso kan bagian bagian e <hesitation> kera e teros bagian e <hesitation> bagian bawahe kan pokoke bagian yang kotor la yang kotor tu disikat galek abes disikat teros di kocok kocok abes itu di sik di bilas bilas e tu biasoe due kali bilas pertamo abes itu dibilas lagi yang kedue abes itu kan baru di jemo di jemo e <hesitation> amen la kereng kan biaso kan men cuci tangan tu lebih lame kereng karne ye kan meras e tu dak terlalu e <hesitation> ape tu dak terlalu kereng cak pakai mesin cuci men mesin cuci kan pengeringane tu kan kereng nia pengerengane tu kan nah amen kitek meras dewek kan dak sekereng pakai mesin cuci jadi ye mungkin kereng e tu agak lame sampai empat jam mungkin men men ahay angat nian kan biasoe pat jam lime jam tu kan baru kereng baru kitek angkat jemo jemoan e tu kan men dem